أول شي عشان تحضرين الرز، تغسلين الرز تحت الموية عشان تشيلين النشا الزايد منها، بعدين تحطين الرز في جدر <hesitation> مع موية بكمية- ضعف كمية الرز، تخلينه يغلي وتخففين النار عليه لمدة عشر خمستاشر دجيجة، تخلينه لحد ما يستوي.